भई हम जाना कि हटोड़ा से खिल थोकी जावे। पर वह खिल धुके कसा उन्हें आपन इन प्रकार से जान सका। जो खिल रह वह उके अदर एक छोटी तॉपी टाइप बनी रह वह। यानि एक चप्टी परत रह वह। और जो हतोड़ों रहे हुए वह बहुत ही मोटों और भारी रहे हुए लोया की वजह से हम जैसे ही अपना उन्हीं। हतोड़ा है हाथ से खेल के दर्देवा तो जो हतोड़ा में उर्जा रेवे जो अपने वजह से जोर लाग रहे हुए बजन लाग। उनकी वजह से उस सारों बजन की पर पड़े खील पर अब जैसे उन खील पर पड़े तो खील कहीं है कि बीतर धीरां धीरां धीरां बराती जाओ। अपनी जोर से हुआ थोड़ा पर बजन लगांगा उत्तरी जोर से हील की बीतरे बढ़ा जाएगी यही कारण रहे है कि हथोड़ा। अपना खील पर ठोका तो खील लागड़ा में या और कोई दूसरी चीज में बीतरे तक भरा जावे।